Allô, allô, pôlisy? Agnareo rô malakilaky hely fô misy ôlo mamaky tômbilign'ôlo amignay ndrô eh, agnare ko tarataraiky hely efa tsy hita izy ke io oh. Yah tsy magnino, alaiko sary lesy bebe eh, olo magnao ananjy ah.